लाइट जो हमारे धरके जो बलब भी होन। जुस एभी बलब एसै हों लईयाँदा तो जब लघट होल और हौं सुविच दबल तो बलब तब नी होजाड़ा। शीधी रौंडा हौं झोंडा लग्यी तो शीधी तोड़ना होजड़ा। जब बलब लाले होलदार पांडा और लाइट होली और तब दबल सुविच तबा नी होजाड़ा।